Kaźonen éñiwaḃa, oriŋoġaźonen éñi. Axamireŋ amixuiñainiaźia amooġo úlu úlu nafiaġaɭo omariŋus. Oriŋoġaźonen éñi. . Momuźonemiiñiwa, wainamiwaehĩwa, aihaŋuneninaa áhuśaġatia ninaaola ámiñahofi kadime, níneho. Ámiñahone áhuśaġatia, nífihiniɭafuho, nilamuxumo, nilamuxumo niġareŋ. Moimisokatia, múźoneñi. Ola, ola fósiwa oriŋoḃa noźonemuṗe éñi. Moimisokatia, ñásoo.